Ay inglizig bagninan ga firgir ashri kir, aylon inglizi ga ashrig bagnokaiga, malle kon fa irbair, ademri digididan gon fa bagnil, in teknologia haja jadid galla fi male koni, <hesitation> tar ingilizi log faia fi, inglizi ademri malen bagnir angosa meno isata, yani isat iron non <hesitation> duniag irbainan ga firgikani, irin nane ingilizi ga kulokani, idan ashrig nogi dunia i.